Mbae ñañono jendape rɨru estanteria jei supeva yamboɨru mbae ñamoñejɨru jɨru mbae pɨpeva yae ou amovecepe tateɨ se tupapire reta ketɨrako añonota jae opata amboyao yao reta añonoree kiape rako añonota ou ou yayemongueta jukurai yaesa yave kua